A hantu okuttimba, harukiira naigana nka obukooto kandi no'timba nka?. Kuba no'timba ahantu nka habakwiikira kwiikara, wokanga nku bwokuba no'tiimba, e'byokuttimbiisa, oyiina kubitteka nambire barabiirora ngu nanka atimbire attali kubisereka. Hati nka ahantu mukwiija kuhikiiira otegekere ahantu barahikira kwiikara. Oyina kwekanga ngu oli akozesize ebimuli, ebimmuli no'kozeeza ebiira siikiriza omuntu gamba nti, eee, hanu nka'seemera habwokuba ebimuuli ne'bihindura munno eikikaro nkokukwiisana noikanga nahantu abaire na zooka kuubi, bwokuttaho ekimuli naihinduka, nahassemera. Nekirugiira okozeseizeeki okuttimba, kiki okyoyinaho. Abandi bakoseza ebimmuli binnu ne; byebanogere. Abandi ne bakozesa byebakozeere ebyomere. Abandi bakozesa engooye, no'wekanga ngu akozeseize orugoye, aruzingazinga harugamu ekintu kyassemera. So ne'kirugiira, ottimbera nkaha, nokozessaki kutimba baitu ekigendererwa ekyo kutimba kyoona chiba kurora nti ahantu ahinduka, ha semera.